عشان ألتجط صورة جيدة لشخص ما لازم أو-أول شيء أختار المكان المناسب وكمان أتحجج من الإضاءة وكمان من التوجيه، أبدأ بالتحدث مع الشخص الذى سألتقط له صورة لأجعله ير-يشعر بالراحة، كمان أختار الزاوية المناسبة وأركز الكاميرا وكمان اتأكد من تعبير الشخص هذا، وأعد الكاميرا وأجوم بإلتقاط الصورة.